<noise> Kuku bayano no ane ayma te iŋga se. Zama kuku wo cini no aga fatta ka kway ki do harkan a ŋwa, zama anay hano no curay zey ra wokan ga fatta cin ka du hankan a ŋwa, ay to kuku day no ga fatta cin ki du hankan a ŋwa don ya din day no irikoy ni ŋga hari te, di manti cin asi fatta zama zari wo borofo si di kuku go ga windi ka kway ka ŋwari keki. Kal day kin do haray, don sabili da yaadin no irikoy ta ala na ŋga hari te cureyze ra. To iga no ane ayma ci cureyze ra wokan ga fatta cin ki koy ki do ŋwari keki ciindo hara. I ne to ŋga ka ci ku iga no ga fatta cin ka kway ka do harikaŋ a ŋwa zama yafin no irikoy na te. Zama boro foyaŋ ga ne sande asi dii zari ki kway susubay ga asi dii ŋga ka ci ciin aga fatta ki kway ki do hari kan a ŋwa ŋga ka ci yadin. Don yawanci boro boobo ga diya ciin sanda wundi ra wala turiɲa bon bene di heni yama kan aga te akulu kuku gway no kindo haray. Amma ayma di curayze kan ga fatta ciin do harey kan na kuku daru, baday igono amanto kuku wo kay mata kan boro yawanci ki dii yayi kindo do haray don sabilin da yadin no irikoy ni iga hari te ŋga ka ci yaa din, ni dimo ŋga se no iriga ci yaadin <noise>